بفضل يكون عندي ضعف مالي لان المال يتيح لي تحقيق احلامي اسافر واعيش حياة مريحة. بينما زيادة العمر ممكن تكون رائعة بس الاهم كيف استغل الوقت اللي عندي. مع المال اللاضافي اقدر استثمر في تجربتي وأساعد الاخرين وهذا يعطيني حياة ومعنى اكبر لها